मैन् जुन्तो सोकोर् एये चोलोर् थके, लिके ब्रोव्न्, ब्लुए, ग्रीन्, ग्रेय्, विओलेत्, शदे स्तोने थके, एमेरल्द् ग्रीन्, अकुअमरिने, होनेय् ब्रोव्न् थके, दर्क् ग्रेय्, लिघ्त् ग्रेय्। अरो तोतल् नुम्बेर् ओफ् जुन्तो एये चोलोर् होये, हुन्द्रेद्स् ओफ् तोनेस् अरो शदेस् अरो चतेगोरिएस् थके। किन्तु नोत्, मनय् मनय् थोउसन्द्स् अरो, न होये बस् हुन्द्रेद् और् अखि जये अरो, लिके ओने हुन्द्रेद् फिफ्त्य् तो ओने हुन्द्रेद् फिफ्त्य् दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् चोलोर्स्। एये चोलोर्स् थके अरो, शदेस् अरो, त्वो हुन्देर्द् त्य्पेस् ओफ् मनय् शदेस् थके अरो, अन्द् व्हतेवेर्, रेस्त्।